امبدال ما اتهاوش ويا هاذيلين المخلوقات الفضائية، ويش بسوي ليهم؟ برافقهم. بقول ليهم تعالوا خلني اراويكم الأماكن اللي احبها وشوفوا النباتات وشوفوا هذا- هاذي الأماكن الأثرية، وجوفوا- شوفوا النجوم شلون الواحد يقدر يطالعها من الأرض. وبعدين بيصيرون أصدقائي ورفقاني واستانس وياهم.